Ny kolotsaina any Japon indray izaho ohatran'ny tsy dia mahita tenenina fa ny zavatra hitako farany izao hoe ny an-dry zareo hono raha vao ohatra izao hoe misy sport anankiray international handraisana atleta anankiray anjara ka resy iny atleta iny dia tena misafidy mihintsy ry zareo hoe izaho tsy hody any intsony satria ny antony, tena ohatran'ireny hoe ny firenena ireny mihintsy no resy amin-dry zareo.